<hesitation> Ra ôhatra hoe ampambolea mandritra ny haintany za ai, de le raha amboleko akeo ai <hesitation> le raha tegna oe important zegny oe tegna oe tsy maintsy ilaigny ai, <hesitation> regny zao andagniako le rano hely misy aminah ake satria amko rano efa commence tsisy amjaigny ai de ra ôhatra oe tegna oe efa tsisy rano mintsy ôhatra oe miezaka mangady tany za sode mbola ahazo rano ihany de le tegna mila ragno fôgna asiavako rano.